Miankina amin’ny <hesitation> fahazotoko <hesitation> ny hisafidianako hoe <hesitation> mam- mahandro sakafo ao an-trano sa mankany amin’ny hotely fisakafoanana. Aleoko <hesitation> mankany amin’ny hotely fisakafoanana raha ohatra ka <hesitation> te hihinana sakafo matsiro vita vetivetika aho. Raha ohatra kosa ka tiako hoe <hesitation> hifanandrify amin’ny tsiro tena tadiaviko ny <hesitation> sakafo hoaniko an, dia aleoko indray manao sakafo ao an-trano.